أختار إني أقرا العقول، صراحة أنا لما أعرف أقرا عقل اللي قدامي أول شي راح أقدر أعرف هو يحبني ولا يكرهني، طبعاً هذا شي مهم جداً بالنسبة لي، لو طلع شخص يحبني راح أتعامل معاه ولو طلع شخص يكرهني راح أبتعد عنه وأتجنب شره، أما إذا كنت أنا بيدي إني أختار ال- القوة الثانية برضه راح أختار إني أقرا عقل اللي قدامي، أحس صراحة هذي القوة فعلاً فعلاً لو على وجه الحقيقة راحة أختارها.